Jari punna bissaki <hesitation> anu, bissaki baju, <hesitation> taua carana njo <hesitation> ri rammei punna baju pute, ni rammei <hesitation> naung rolo ri baskonga. Punna maingi njo, ri anu mi, ri <hesitation> goso'i naung ammake lima sabung. Nampa <hesitation> maingi njo, ri to'roso mi ere. Na tassala sabunga toh? Pakunjo. Na maimmi ri <hesitation> to'loso ere, enampa ri pera. Maingi njo ri pera, ri anu mi, ri <hesitation> alloi mi. Ri mingka talakulle sanna rahanganna anua, hambang alloa, ka biasa kodi kaenga. Mangi njo, rangko, rialle mi, rianu mi, ri sattarika mi. Punna maimmi ristrika, erilappa mi, pakunjo. Jari punna bissaki pakaiang, punna saloara le'leng, pakunjo to' pole, dirammei mingka talammake sabung toayya, punna saloara le'leng. Eri anu ji, tappa ri goso' ji naung ri mmake lima ri baskonga nampa ri pera nampa rialloi talia rahanganna anua njia <hesitation> alloa. <hesitation> laleng'i miri tera ri' lalui, nae yepunna pantara'ngi kanca kalle ha mangalloa <hesitation> anu <hesitation> nggili ko di warna'na anu'a <hesitation> salola. Mai injo galle minna paris sirika polle punna nganu namparyii la' pahaji-haji rumbajo rumparaina rorondria a'nua rii i' lamaria. Pongun njo punna <hesitation> anu punna bissa ki pakeang